Ndi inbinti mo a gmegsenti gyíŧe a bboorin giriŋim bàa ma. Njali uton, njalu ubiiŧam bo gungu ho, gungu bége, bége nɓabti, ɓabte, yóyi ta wee wi bito, tita tita a ɓasi ga, híde wiini uhúrim be wee wa amada to dumi ngi bsúmbini anan ɓuŧa gita haji ge anúmte, gee gi híde mmegsite. Iyoo, gŧeet bég fana, bég fana megsinte, a bos, sadir wi ma gi mbe, a bos wembe wee wa, hal ma mbuste winooni a wéetim be, hee, a boja njan mñunbara wo annúmti wi antúm wi a ɓani ma so bdaad. Iyoo, bigollabógi gúŧi bindaŋ bigolla toon gí bo, bàa gyíŧa bógi, gyíŧa binleenti bógi. Bége nɓabtiti, gta goo gi binɓabtite, gee gi binleefi a gɓab bàa ma atéda, he a fta ma hali ma nɓabte, hande hi ma, hi ma ngóbi, hee habe bége nɓabti be, gɓabti go, gee gi nhúri a bboorin btooti bjaa ma.